<noise> Yende siiwtare Nigeria lewre ya kooma. Mas go'o, Mas kapande jenayi, April go'o, April jenayi, lewru jukko nyalde kapande didi, be joowi Decemba, nalde kapande didi, be jeego Decemba, Mas kapande jeenayi.